Nah makanan yang paleng ku galak itu tempuyak ikan paten way lemak nian apolagi galak teingat kan di doson kan teingat di doson umak di doson galak nian masak tempuyak ikan paten musi e bukan paten kolam nah jadi carek mbuat masak ikan paten tu nah ngape ikan paten tu lemak ji ku tu karne tadi satu ye make paten musi bukan paten kolam nah itu yang ked ngape susah didapatke masakan tu kan ngen pulek mahal karne ikan paten tu susah napate kalao dak manceng di sungai dak dapat beda dengan paten kolam nah dengan tempuyak pulek kan tempuyak tu kan bahan e baku utama e tu kan dian nah dian tu susah karne setiap taon tu ade bulan di bulan bulan tertentula ye tu bu buah kan mosem moseman cak tu nah ngen pulek kadang tu ade sen nak beli tu katek wang jual tempuyak tu apelagi men dak mosem dian kan dak katek tempuyak same cak ikan paten na kadang kitek ade sen bae misalkan nak beli dak tek yang jual dak tek yang dapat cak mane kan na tu itu Nah yang ngen pulek ade lagi makanan yang ku galak mahal tu kan burger tadi ngape mahal tu karne ba salah satu bahan utame tu kan e dageng kan na tu la jadi mahal karne kitek di sikak kan karne sebagai anak kos pulek kan kadang sen keheman bulanan kan kadang nak ngeret biaya dem yang penteng makan kan cak tu nah carek pembuatan e burger e tu kan roti kan dibelah dipanggang dikit kan dipanggang teros dikasih di njok potongan dageng kan potongan dageng di njok e sayor sayoran saos bumbu bumbu laen kan nah tu la jadi ade pulek yang ngen pulek makanan paleng ku galak tu